الاتنين مهمين سواء التركيز على الشخصية او المفاهمة في المجتمع لانه اه ساعات الشخصية دي بتمكني ان انا اقدم احسن حاجة للمجتمع اللي معاه ولو انا قدمت احسن حاجة للمجتمع، المجتمع كله لو كل واحد فينا عمل كده مجتمعنا هيكون متقدم ومش هيكون فيه اي مشاكل وهنكون في اي حاجة.